Kivà zegny kô fa- miraiki-po tsara be amin'ny tompony, <hesitation> izy e tia m- mamôfompôfona zay izy e, avake tia mitsangboagnboagna amin'ny tompony izy e, <hesitation> rambo agnanjy mihetsiketsike. Izy tia misangisangy amin'ny- tompony. Agno karahanjegny.